أتوقع أنه لو الأنسان فكر بسعادته الشخصية وجدر أنه يوصلها راح يوصل بالأخير لمجتمع سعيد لأنه السعادة الفردية هي اللي تبني المجتمع السعيد لكن مافيني أهتم بالمجتمع عحساب حالي لا لا أبدا مابيصير مابيصير ندمر حالي وأهتم بالمجتمع فين المجتمع لو أني مدمرة.